<hesitation> ho a dificil na konrio plenamente ha a an. na- na ho mmmm ko felicidad xó chí, dabaxhichi koni na koni naivii xó na kogana nruilli ta ha a an. la verdad ha a an mko du iniga keo sentir chí chiko iin parte jan ná konrio ho o on. konriyo'o naivii yó como antes ta ni xa nrui nidao ha. ha a an konio lograr ná, ko felicidaxó ta ko oku dabaxichi ta oku dikan, nunguan nakao ta ha a an ha a an. ho oduiniga nguan, gta vichí ha a an. nu u hu u un. felicidad jan ta nrui ta tao a ta xhi iin tao tá odu iinga nguan, ha a an xa kini dificil nguan ná- na ha a an. kao sentir na ni xa keo sentir xana.